Ман то ҳол дар Дания набудам, вале фарҳанги ин кишвари Аврупо барои ман хеле ҷолиб аст. Дания як кишвари хурд дар шимоли Аврупо аст, ки бо мардумони хушмуомила, тарзи зиндагии осоишта ва муҳити зебоаш машҳур мебошад. Яке аз хусусиятҳои муҳимтарини фарҳанги Дания ин арзишҳои баробарӣ, озодӣ ва ҳамкории иҷтимоӣ мебошанд. Дар Дания одамон ба якдигар эҳтиром мекунанд ва кӯшиш мекунанд, ки дар ҷомеа ва кор ҳамкорӣ кунанд.